komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá ljóðasamkeppni grunnskólanema heyrum af sem fékk ekki að gefa bænum tré og fáum

frá Höfðaskóla ég heiti Ísgerður og nú verða sagðar ljóðasamkeppni verður haldin fyrir alla grunnskólanema á landinu á

þar fá krakkar tækifæri til að birta ljóð um umhverfismál yfirskrift

ljóð fyrir loftslagið okkur langaði að segja ykkur frá því að það er ljóðasamkeppni fyrir alla grunnskólanema í gangi þessa dagana allir krakkar í fyrsta til tíunda bekk geta sent inn ljóð um náttúruna loftslagsmálin framtíðarsýn sína og drauma þetta er frábært tækifæri til að koma hugmyndum okkar krakkanna á framfæri um þessi mikilvægu mál við að taka þátt veitt verða flott verðlaun í tveimur flokkum fyrsta til fimmta

þið getið sent ljóðin á

punktur is en keppnin er til tuttugasta október ljóðin verða flutt á hátíðinni kona sem býr á Akureyri bauðst til að gefa bænum stórt grenitré til að setja á Ráðhústorgið fyrir jólahátíðina hún var mjög hissa þegar bærinn afþakkaði gjöfina og ætlar frekar að flytja inn tré frá Danmörku eins og hefð er fyrir það er misjafnt hversu snemma fólk fer að huga að jólunum nú eru um ellefu vikur til jóla og Aðalheiði Ingadóttur sem þarf að fella stórt

grenitré í garðinum sínum varð alla vega hugsað til jólanna hún spurði hvort Akureyrarbær vildi hafa tréð hennar sem jólatré Ráðhústorginu í ár henni finnst óþarfi að sigla með tré frá útlöndum þar sem Kjarnaskógur sé á Akureyri bærinn vildi ekki fá tréð hennar Aðalheiðar því að það er þrjátíu ára gömul hefð fyrir því að fá jólatré að gjöf frá vinabænum Randers í Danmörku þetta snýst ekki um mitt tré við erum orðin svo umhverfisvæn því að vera að sigla tré til Íslands frá Randers með Kjarnaskóg

nú leggur Akureyrarbær ríka áherslu á umhverfismál er þetta ekkert úr takti við

það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða við eigum náttúrulega miklu meira af trjám í bæjarlandinu en við áttum fyrir þrjátíu árum tré frá Íslandi eru líka oft send héðan til vinabæja í útlöndum en hefur

rætt um það hjá Akureyrarbæ hvort það eigi að hætta að senda tré á milli landa það hefur örugglega verið rætt einhvern tímann

en ekki verið tekin ákvörðun um að hætta en skoða hvort við eigum að gera þetta með einhverjum öðrum hætti þá er komið að krakkasvarinu í síðustu viku var það Vopnafjarðarskóli sem skoraði á Höfðaskóla á Skagaströnd og við sendum þeim spurninguna í hverju mynduð þið helst vilja bæta ykkur

ég myndi vilja bæta mig í fótbolta ég myndi vilja bæta mig í söng og ég myndi vilja bæta mig í leiklist ég myndi vilja bæta mig í fótbolta ég myndi vilja bæta mig í hástökki ég myndi vilja bæta mig í stærðfræði ég myndi vilja bæta mig í stærðfræði íslensku og samfélagsfræði ég myndi vilja bæta mig í ensku ég myndi vilja bæta mig í stærðfræði ég myndi vilja bæta mig í fótbolta ég myndi vilja bæta mig í fimleikum ég myndi vilja bæta mig í dönsku ég myndi vilja bæta mig í dönsku ég myndi vilja bæta mig í upplýsingatækni

menn sem leita blessunar hjá prestum í Bandaríkjunum létu lögreglumenn blessa vinnufélaga sína nú á dögunum blessunin var til heiðurs

Frans af

hans er alltaf minnst fjórða október lögreglumenn í San antonio í Bandaríkjunum létu blessa